پرندے اپنی بات چیت آواز میں، باڈی لینگویج سے، اور کلرز سے کرتے. اب آواز اور کالز کیسے ہوتے، تو چھوٹی موٹی چیں چیں کریں سمجھو، وہ ٹائم پر اُن کا موڈ <hesitation> کیراک رہتا ایک دم. زور زور سے چلّا سمجھو تو ڈینجر سگنل سمجھو. اب باڈی لینگویج کی بات کریں بولے تو، پنکھ اگر پھیلا کے دھمکی دے رہے سمجھو، پنکھ پھیلا سمجھو، اس کا مطلب ہے دھمکی دے رہی. اگر سر ہلا سمجھو، پیار جتا رہے. اور فیذرز کو فُل ایک دم سویگ میں دکھایا سمجھو، ایک دم اٹیٹیوٹ والا موڈ رہتا. اور کلرز کا بولے تو، اس میں برائٹ رنگ والے شادی کے موڈ میں رہتے، اور ڈَل کلرز والے ٹینشن کے موڈ میں رہتے.